Rus madaniyati boy adabiy, musiqa va sanat merosiga ega. Dastayevski, Talstoy kabi yozuvchilar va boshqa shu kabi kompazitorlar dunyoga yaxshi tanilgan. Ananaviy rus baleti va boshqa qo'g'irchoq o'yinlari ham juda mashxur.